रशिया जेके हमन रूस के नाम से जानथि। रूस के पाक शैली में सूप आथे। वहां के मन सब्जी खाथे जेमे आलू। पत्तागोबि अउ चुकंदर आएल। स्मोक्ड खाना भी ओमन खाथे।